आत्मानिर्भर या सक्षम हुइना सम्भव हे यि जिन्दगिमे काहिकि मिलना नाइ मिलना उ मनैंन उप्परके बात हे । यदि कुइ मिलैना चाहि या करना चाहि आत्मानिर्भर बन सकत हे काहिकि हमरे आत्मानिर्भर करेक तेहना कोसिस करबो तौ सबकुछ सम्भव हे । आत्मानिर्भरके तहनि हमके पढाइके काम करना जरुरि हे, काम सिखना जरुरि हे, सिप सिखना जरुरि हे । उहि संघे संघे हाथमे यदि हम्मर सिप हे हमरे घरका सक्कु काम करे सिकत होइ आउर बाहिरके काम फेक करे सिकत होइ आउ अपना घरके आय, आर्जन फेक निकार सिकत होइ । आउर हम्मर जिन्दगि मजा ति फेक चले सिकत हे उहिमारे हमके आत्मानिर्भर या सक्षम हुइना फेक बहुत जरुरि है ।